﻿Ingye kyiro kyamabuthwa wayi ama kyiro kyamabuthwa wayi ingedyanza omundu ayimbe esente, kusangwa namwakiyirethera ebisembu ebindi si- singwithe ahangibitheka, yes lhwanganabya ngolhukyimba, bolhukyimba nganawithe esindi esyo syangananyiwathika neryo bethu amanyimba akasente kundi ngibya inganawithe ebitsibubyayi nayi kandi ebikayindagha akasente eriyingilhebya nyithi ngama ngamimaya akasente ako nerikapangira elhurungirira nebitsibubyaye ebyangawithe kandi akasente ako yikakibya yikakathoka erinyiha ahangalhi erinyithwalha okwa level eyindi. Kundi bethu esyanimba nebisembo ebyakinyirethera sibiwithe ekyabikinyihako kyekyangalheka ingabuwa nyithi akasente niko nikokuwene erisinga ebi- ebisembu